<hesitation> Fomba fiasan'ny montre amin'ny am'lera: montre igny ahafantaragna hoe am'firy zao de igny koa o ahaizanao hoe a mandeha fotoagna ndraiky mijanogno lay fotoagna ny fotoagnanao tsy mijanogno mandeha be ny fotoagna.